Aŋ wòì nyaŋ yaȧ ɗolònɛ̀ŋ àŋ nyɛlɛ saaŋ ɓieɛ̀ sùà. À kɔ̀à sie kuuɛ̀ sùȧ, aŋ ɓèmè aŋ zɛinzɛiŋ aiŋ hiàŋ àŋ nyɛlɛ saaìŋ, aiŋ hìàŋ jawaì àŋ nyɛlɛ saaŋ, maŋ pùlɔùŋ kùù maŋ dìì zemgbe tùtùɛ huŋ fè yèwà jawaì, wò yaà nɔŋ jawaì, kuŋ wò nyɛlɛ jouŋ saaàŋ.